Mu you baɗan ka manano kasima ɗiyo har ma wana lau siɓa khere murou. Ka wasano ka wasano ne kuma m dewo fe nenei na wosi yaminam ni digi fe naman kama ma dano kama molono siɓa siɓano wangi binino bhomi ni mena nenei toh bho you maro ti ghela nowurgi mina ma worgi ma mitin kasun sungtoh ti talha makin wo ma yigi ka su sib siba yigi dagle mu wese zun muyi gi mani paro ka sun paro ari wefa watu ka mani chin gabba- tah ni wau kekei you walla ne kuma nariyi ɗigam ni kam ti nenei, toh paro mina mike you para mina menji palani ka fai na babu kau kam siba ok! Ti-fiya soɓa wo mun lau ka sin anghiye mani parom anshes mani parom. Bomi mun ɗigi ka sun angige manni paron mun ɗigi, mun ɗigi bolle yo ɗiga ok, ma dano kam ti numan mayo ɗan ni woro numan mayo ɗan ni meru, nano kam dano kam murou toh, ma yan’u wano kam ti nennei na toh, bo mi bho manni wei paro, ma tekki pomu nin ai ariyi walan bho yuwezun paro ka po manni sibbai dan man nemun ka po kulata, munma kulatan munmu kwanchi bomi mura toh, po kwanhi khei wala, po kwanchi wala bho a walan damun atebon okk, mun mu digi sai yadda whe mikei yo min guɗɗinamun toh, bominniwa dhi kei muwa ɗhi ariyin muyigi meeting kamasun mukaugi kumun pep ɗan mun teppomun yowala ok, bho wanna ka paro manni <hesitation> meeting whe murayi kasun mu dina pidi monni. Ma wegi pomun compleely, pomun domun mirȝem kwanchi ok, na toh, ba yadda whe murayi bho muyo milam manni ɗan muwassi wa warani awegi lenyan bomi munmengi mun kau kumun muyi manni paro whata wattun ka cin gaba whe muuda worunton, ko mura woru minani <hesitation> mingudemun mura wanna mun tep pomun yowala ok, ko mura wori mina mari tep pomun wala, muri kyakki lenya munguddina muri kyakkina ka pomun eh manni lenya a tepgi poȝun kinikkenin mun muntekki ai, muntekki pomun sosai amma piɗɗi whe atepgin ike tepgi po kulata munma kulatan munmu eh wurkun mirȝem kwanchi shiyasa bho muworo ɗan mun teppomun ok na tok mun tep mura tebi pomun kama sibbamun muri tepȝun kowuni whe munmengi tebani mikekam kirigi amma bomin moma topgin yo walane? Ok bomi ma gappo. Paro pomun wala gara mukoyeȝun bho muyuweȝun paro ka pomun yawala ko manni wanna, wanna yo nda ti mina ma sibba gappo a pomunim ɗan tebi ka pomun mike arikiri nan mun muri kirina shine paro whe mun ɗiti tebani ma mamike wa yowala ok gine, paroni ma damun kuma mike koyemun ka pomun sosai ma mike koyemun ka pomun toh, munne ma kwaɗɗi kiranin da mukirigi ai mun da tepti sibbamun manni kirou manni a kiron toh, sibbamun kuma bomi mike a kirigin mun kuma mun mun dhe kun dabbligi kei ai ba wai lawenmun ka teiba, kam ni kakkamun wanna dhita kolemun mudita tadani monni-monni alawe mun ti minan ai, lawemun ti numan da muri teppo mikeu amma still bomi ni kirigi pomun, pomun whe nikirigi ai kopo kini dulungai. Nari wassi pomun ni kiri po dulung kammanni poro whe muri tebi ka pomuu nari tebi ka po dulung ok, kiȝi-kiȝi Namunma motto motto kirigi pomon amma a poroponi kini ɗa kini nano kopo pini kini danon because mudigi ti mina ka nano kama kakkano, bomi ni kakkano kama nano ka koye mun ka pokei whe muwawo yokkol-yokko kei. ti talla paro whe mutakki kei kam paro whe mura tebi kamka ma’ana sosai. Bhomu ɗita teppomun angige miya whe takirina bomin shiyasa mu gappou pomun wala wala sosai ko muru kwam miya ma ariki rinan toh, pari eh siyasa whe muri wari mina muworo kyakki lenya muri tebi ka pomun ma kyakki miga kei kero kam ka hankali kero womni ka manni halin, pomun ma kyakkeni ɗan mun tebi ma mike kyakkhi miyai amma sibba manni bho ka teppeni ma arikirinan kiȝi yadda whei mutekki kei arikirinan, bomi tiku pebekoi ʢa, bho kakirigi pogon kupebe ɗokkhe gon <hesitation> ne weniri teppegin ne kei pomun amma lawemun tiku yel dulung ai amma mukirigi pomun yokkol-yokkol. Yokkol-yokkol kei ah miya ari kwamnon, ari kwamnon ko kaɗan nikirigi toni max max piɗɗi sibboi bho mike kirou ma wossou kiȝun, bo mike kirou ma wossou kiȝun ne kam ni kirou khenat ko ton niriwanna ka pomun ko komike tayi wuni kapomun nirikirina ok, mun digi ti pidi meeting mikei tayi meeting niri-kiri paro whe mikei ta tebi kap bawei nari kirinan nikirigi niri tebi kuma sibbamune whe damenon sibba mun dameno sosai mike akirigi pomun kei whe dameno. Bomi tiku pebekei kap angie whe poro pomun tomonni, pomun tomon, tomon sosai kopo zongni tohi mun ɗigi kei manni akirigi pomun kiȝi yadda whe mike kirigin, pomun kei ai po yiwala ai, pomun wala da awalan angige miya whe tayemunni amma tiya eyo mike yawemun ike teppo ta pomun yowala, yowala sosai, ni tep manni paroi ti kumun dukkuȝum minamun mun teppomun mamike tepmun sosai. Ma mike teppomuni pomunkei kopo ko wuni tiku pebe, pomun minam tai we ta munmu poro, ta munmu kurbe, ta mummu wekina ta mummu ko wuni whe munmengi toh, amma bomi bho ma wawon muri whe wikina, ne? Babu, bho ma wawon, ai mari weh poron bbu, bho ma wawon ma manni ma sittauma ari wawo yiwanin elenku bho, bho ka tep pogonma arimungo kurin ok, manni, manni miya ɗita wattu ta tepgo ta manni miya ɗita wattu arikinan amma ne nikiri miya a kirigin pomu wala ai, pomun wala sosai, pomun wala, pomun kuma tomon <hesitation> ma damun teppemun pikke tai, bha kakirigi poman wahalla wawegon ke minam tei wahallai piki wahallai penna toh, bomi, sibbamun whe tipi whe awe bulan sibban bolle sibbai mike akirigin bha kayi weȝun paro ka poma ɗan mike mawego kapo kulata a walan ok, <hesitation> manni ko kulung mikkei ko piya mikkei Mike mengi ee mike mengi tebani ok pari mere-mere mere whe muyige pari mere-mere whe muyigi kem pari ban lenya pomun mun, munmengi pomun madiya pidimonni mahmengi ma kumun kappina bho kumun kappou shine piɗɗi lenyan ɗiti tebani ta mokirigi pomunni, mukirigi ti tiku genganha ka manni whe bho bho kakirigin manni ma tayi parogo karikirinan amma manni kirou bho khe, bho kheyo bho mikeyo paro karikirinan amma sun mike peno whe mike ɗiti yuwani, mike peno whe mike ɗiti yuwani ok, <hesitation> ɗhiti tallani miya ka miiya, mun ne ni <hesitation> mirȝem kera ah pomunni ɗan narawawu tep kiȝun nira tep khenon bho ni teppo kheno kei wala makero a kiron ma oho ok, pari mina kuma bho xtwo munmengi mkaukumun bho mun woro mina ɗan mun yeh pomun pep mura ma mike wattu munkaukumun elenku kauku kei. Wala, kauku ta bagremun tikupebe kauku ari chuchemunni bomi tih kiȝi yaɗɗa piddi teppou, eh ma kauku keiyi ari ɗakkulemungi kauku muriyi, muriyi pomun dai-dai angige manni whe awemun. Ma yamba mengi ta bagremun amma ti talla <hesitation> ɗhi whe munyigi milam manni ɗan mike tattu pomun sobtiya eh, piɗɗi kirigi piɗɗi akirigin toh angiji ma’anan si eh sibba whe mike guɗɗuro akiriginma sam-sam ma kam ti tallamun amma mun, mun ankiro poi mu nai, mun dabbilg mun dabbilgi kei sosai ma yamba koyemun, ok, ɗan munkaukumun sibba munyi ɗulle ah-ah munyi tasuniya, na peni summo kei ka kula tan ka, kapomunin ok, ɗan munyi pep kamasun, mura mamise wattu mu kau kwui kema ɗigi tiga kaukwui ai, ɗigi tiya kau kwui sosai ma yamba munmu ɗhi kama piɗɗi sibbai pep. Ma meke kirirə, amma ti talla kirani keyi ma. Meke bha kwobi ɓang lenyam. Ma mike bha kwabi bang na zunim. Ma meke ka kwobi bang da zunim, duku zum sibbani dita dimema mo diya pidi monni ti pomu monni anghete mani wafa ri talamunim, pari ɓhare ɓhure wo mike yighike ma bho ani bho ani ani <hesitation> au dashili pidimi mun mundari yi ɓurem, mun wurkun kwanchi mwari yi bhure ka sabin, mu kwanchin. muri dina muyi dusha ka sab yoh walla ai toh ma damun wo mike kopou peb mik ay lepin koyaweman mani kivom, mun piddi sibai mun kirou ok- ti talla sibba pamu peb-wo mun wanna mu kinghi porraun mu kiriji, kiranke wo mu kiro ke fa manni ati minna ɓhodom, ɓudo ti nenei kiro ti nenei a kiri te minam a ro sbɓa minam to seb woti mena ani anfari dizu ti minai? Mike a kirijim. Mun wo mundi fi nenei mun menji ma yamba koyeman yadda wo muri skegaba ka khurani kikeyi wo muri tuku kumun te piddi lenya ma yamba wosemun, ma yamba khau kyamun yamba kuma fa dadmun ti gag. Ba! Monamar pikeh mike teppoh fah, mu diffa gabzun keyi digga a wo muriyi dagde a tem digga weh anfani ti talla digga kuma koyi sibago ka pogang ka foni ma nago ka dagon mamike kiro, toh sibba a kirishim, sibbaman a kirishim ti talla wake peb ma yamba wosemun ma mike woso, ma mike kiri pomun <hesitation> dizum tayi walla. amasun bho bho ma mike a kirigim parp ari yim ko ne menji phagzu ta bho muya ka fak kulafa, walla ne? A wallam! Ok nemenji tiya talla mike peb falla paro woni you dima damun won you Ni wou <hesitation> miwou ma damun kama namun mike yishi paro ka pomung mun kua mia dig pomunin bho kayo paro ka poko ta ka difa phanzun toh muri ye ka yagsai? Mu dimi ya rotsozun peb, mudi miwezun mudi miwezun pomun ka mom mo ni pomun a monimi keyi khesi ya ke ballasa, toh keh kuma murzem, mike ari kiri kemani kermun ma kwanchin mak nenni. Dano ka nano mikekwanshi peb, mu wanna bariki ti numun da mike nano kam dano womnim toh ni ti ta ɗemi yamba toh ma yambo woseron ma mo motoh diya har non dingi koyemun khike. Mu mun mundi peni moni moni ti talla yare. Bho muri dena ke sabmun <hesitation> dole ka toman da munyi fanom ka pomun da muayi kam <hesitation> ɓalwe ɗama ɓali monni har fori <hesitation> kek moni ok <hesitation> ɓalwe har muri ɓalei. Toh ɓalla ayighemun kafomun mu koyo ɓan tu kyai ma sibbaro ma, mu ma koyezum don ma penom <hesitation> dano fair kinding, kinding mura makhamakha to kidining no, kha ku mani miya miyoi keyi penna pennu teya tsozo mike diyi ti minna. Khere ka watu t ma pitai mura mu poman, ma punon? Mura i oh mayi ponong mike ka pomung mike a ellani mike ma damun ka kepsi ye pone ngin yo pononging fa ah yegi pono keke ya? Ta elu yegi pono kike yi! Mike ta a. a yagai khira ma yigi kikeyin kike pononyi eh khera ka kessi yi kini ponony kidinyi ta toh ma khirg ta eh ma kira ta di <hesitation> khera ka kobeni kyomina mani ka watu, ka watu ka po khini di fa yuwani ta ok ponon kimun ke a’wab kenam? Ta wala keman wla mana? Yaggai ki khego wo ka you kom ka kimun, pomun ne gi keyi kemun kei pogon, ta oh khike ya ei ok fine <hesitation> ma domyk <hesitation> koyimun ponong kenaru khego khere fa, maniya, madiya maruya barei zarto uhem, sudada marei zarto sugada yake saara she tuwo sha kunu ta kike ta ih ta toh ka kobani ma dano mike to toyeno fa du ma miya mazamun yiggi panon kakeyi bho ke kiro mani di ta yuwani bho a kikeyim tebni ta yiggi a kekeyim ok <hesitation> paro, paro <hesitation> ɗi kapepbge wo deggi bhomi, mu digi to kupebe wane, mani kirigi poni a kiri gi pori nanim. mun wo mu kirigi ma yamba ballemun ballarmun sosai. Domin bho yamba a ballemun mari wa wunan kupebeken ɗakkulou, mari wawu nan sam eh <hesitation> paro, paro ma wikina ma wani whe penna, pike mun pilgi wekina tasa, mun pilgi tasa, sisi, bomi har wikina yoh kurbe sosai, kurbe ba dama mari wawi pilani, munri pit, ka sibbamun pep ma mari wawu pilani ba pikke um ok, ɗan mun maȝi mura pikke wekina pilgi kiȝi yadda whe mun pilgi bomin ya? Ɗan tebi ta oh-oh, mura a wini whe wannan tiya ya? Ɗagkhutsuku pebe mura toh, ma yamba wattun ka sauki wukei. Gaskiya, eh dhi kupebe sai hunkuri pikke mayigi kikken bomi whe dagkhulou kwata-kwata, whe dagkhulou mun digi bomi tasa wekina monni dubu monni oh, munyi ka yagai? Mun gundina mikeka ari sob poȝun tiyai gashi mu mun sibba toh pari sibba khei bho yuwego khe mun gude khiri kirina ne? Kari kirinan toh, sai mun, muyi hakuri, muyi hakuri ka ɗhi. Ma yamba mummu un hankuri dhi ma mum kyau mun rossomun wala-mah paro wo kisi tebi bho khi pono bare dhi ti yan tebi ka pogon, tebi ka pogon sosai ka tebi ka po kulatan, po kulata ah po won gwamn, po kulata parone kawai whe kirtebi manni kirou mo ta pabi ta wori wimun ta wari tebi ti pidi, amma bho ka tebi ka pomun yawala mike ari kirinan mundo toh, tundu whe ɗiyo kikkei ma yama mun ȝu hankuri ma yamba mummun pop em paro <hesitation> kyakkhi lenya, ma mengi kyakkhi miya mun kyakkhi po mun ka kyakkhi miya whe a pomunni, kkak khi pogo sosai, bho khi kyakkhi manni ma turou toh, khego kwaddou kwata kwata, kirei ah khegon amma kowassi khego khiworo kyakkhi manni ah wallan kyakkhi pogon. Kam manni mayai whe koyeywemun ponom pomun tai. Paro lamba tomon kabun, tomon kabun tomon kabun. Paro yamba tomon kabun munda wo rani munda wo-ra-nu munda wo-ra-ni paro yamba tomon kabun munda wo-ra-ni mun yo ponon khei ti mina dimmi dhoi yo sosai ponon yo-wala. Ponon yowala sosai kuma bho ka kuma bho ka kiro pomun ni kari wawu yi pononyi bho ka kirou khiriyi pononyi kuma manni ma naman akirigin ok, ma naman mike akirigin pomun nin ari koyenmun po kwanchin yadda who muri tebi sosai. Yadda whe mun dag khulou kenan, yadda gin paro whe ma pemom. dukkuȝum, ma mike wasso, kijine kenan ʢa, ma mike wasseno nakirigi peppin ni engi koyani ti pidi pomun whe mike guɗɗo ti mina ne pa-na-na nagude mina, ni gude numan. Ah paro gude numan kuma khi muri tebi po bachama muri tebi pomun khikke whe mun kaugi ya paroi, paro khei kuma ah paro whe ta warnimun ok, paaro whe nidita tebani kenan paro eh lenya ka pomun lenya ka pomun manni bho ka diyou ɗan ka kiri manni dhiti kwamgo khe ka poȝunni amma mike dhih paro kwo nya mankuma paromun milam manni muri tebi gaskiya mariyi kwamaan mari kwamȝuin <hesitation> mun wasse ȝum ka kwam in ma mike kwammun.